<hesitation> le eƒe wetriawo mea, wetri gbãtɔa <hesitation> nuka mì wɔnao? Ne mì ɖu ƒe wetri gbãtɔ vɔa, mì dzena ave ƒoƒo, mì nɔna ƒo mìabe aveawo, ne mì ƒo mì ƒo aveawo kakaka, agbledetɔ nye ŋtɔ me nyi, medena agble. Ne mì gbe ɖuƒe kpoa mìdzena aveƒoƒo, ne mì ƒo avea le wetri gbãtɔa me kakakakaka ne mì ƒoe kaka ne mì kpa, wetri vegɔa mea mì tanatsi mì ɖi na ɖe eme ydɔkusu ɖu na avea. Wetri vegɔa eye be kpakpã kpoa <hesitation> mì dzena wetri ametɔgɔa me, wetri ametɔgɔa me kpoa mì tɔna dzo avea, mì ɖena ve, fi kewo mì ma gba ƒo oa míɖena kɔto kɔto nɔwo ɖona bu me o. Ne mì ƒo ne mì tsɔ dzo tsɔ tɔa vea ebina kpoa nua gbe kɔna, ne nua gbe kɔa, mì nɔna te kpɔ be etsi ya dza mɛɛɛ, kpoa ne mí nɔte kpɔ tsi dzadza wetri tɔ̃gɔa me ma, mì nɔna dzra nua gbe ɖo, avea ne mì ƒoa ɖewo me bina nyui ɖe o mì nɔna tsa wo le nua dzi anɔ dzrawo ɖo, anɔ dzrawo ɖo kakakakaka ne etsi va dza kpoa le wetri tɔ̃ ma me ado nu le wetri amene gɔ̃a me be tsidzadza me kpoa mì dzena nu ƒaƒa, evɔ agble dze egɔme nem, ye metɔna agblea be vuwɔwɔ le wetri amene gɔ̃a me. Mì dze wetru amene me kpoa mì ƒa nu kekem, mì ƒanu, enua be ƒaƒã dzago kpoa. Evɔ ye mì lena kodzui ɖe enua be gaga dzi, le wetri amene me mì gana nu gbãtɔ le wetri ame ene me, ye ne mì dze wetri atɔ̃gɔa mea, mì gana nu vegɔa. Wetri amatɔ̃gɔa ne mì gbe ga nu vegɔ̃a kpoa, wetri ameadegɔ̃a enu dzadzra ɖo mì gba nɔna do nu wluiwlui ɖowo, nɔna dzra wo ɖo kpoa eblia edzena bliċmi wɔwɔ kpoa nuɖuɖu va na ne mì, ye mì tɔna ɖuɖu viɖe viɖe. Zã ɖe wetri ameade ma, mì nɔna agblea me kpom ɖaa, mì nɔna kpɔ nuwo, nɔna dzra nuwo ɖo, kaka wetri amadea dza go mìadze wetri ameadrē gɔ̃a mì ɖena nuku ɖa gbãtɔ, mì xanɛ le gbea me, mì ɖena wo keŋkeŋ atsɔ va gbɔ va aƒeme, mì ɖi gbɔ va aƒemea, mì dzena edɔ ma mì wɔ keŋkeŋ va yia, wo yɔnɛ be efiɔ dɔwɔwɔ, efiɔ be dɔ wɔwɔ ye wã, ne mì dze ago ne fiɔ dɔa, mì dzena kele dɔ me le wetri ameadrẽa be nuwuwu kpoa mì dze kele dɔ me, mì dze kele be dɔ me ye mì tɔna ye tsã be vu wɔwɔ. Kele be dɔa, ne mì le wɔa mì nɔna vɔ̃ ɖoa Mono ɖɔna le mìagbɔ fiya, ne mono ɖoa, eva xɔna agble mìatɔa ne Wetri me ne mì dze kele be dɔa, Mono ɖɔna le mìagbɔ fiya, Monoa, mì nɔna vɔ̃ nɛ, vɔ gaɖewo mea, Monoa enɔna tukaɖa wɔm kaka voa meva ɖɔna o. Eƒe yi me mì le egbea ŋtɔ tsã ƒeya mea Monoa meɖɔ ne mì o, va gble agblea ne mì o, egblena agblea ne mì, ne mì. Ne mì le wɔm kakakaka, mìnɔna dɔa wɔm nɔna vɔ̃ monoa kakakaka ƒe ɖewo mea, Monoa va na va le nɛ ne mì, ne Monoa va va le va le agblea ne mìa, mì dzena aya ɖuɖu me, mì dzena aya ɖuɖu me le mìa be fiya kakakaa ne Monoa gba trɔ dzoa ema mì tu ta na decem- <hesitation> ƒe wetri kpɔtɔe kpɔtɔa me, ye monoa dzena kuku kpoa, mì tɔ na ama be nuwo wɔwɔ le fiya, nemì dze ama be nuwo wɔwɔa, ne mì ɖu ƒea dze ƒe godo, mì gba dze ƒe evegɔ̃a mea, ama be dɔ mɔwo, fetri be dɔwo ne mì wɔwoa, ye wo gba kpena ɖe mìa ŋti ye mì kaka mì gba va yi dzena wetri amenegɔ̃a me agbadze efiɔ dɔ dzi, le ƒe wetri amewoa mea nenema mì zɔ nɛ ye ma lo.